hrapaði í morgun ekkert er enn vitað um tildrög slyssins en þrjár vélar sömu gerðar eru í flugflota Icelandair afgerandi meirihluti félagsmanna Eflingar sem starfar á hótelum og hjá samþykkti frekari verkfallsaðgerðir næstu aðgerðir hefjast því átjánda mars þingkosningar voru í Norður Kóreu einu einangraðasta landi heims í dag íbúar landsins verða að nýta kosningarétt sinn en á kjörseðlunum er einungis eitt nafn kona sem var karlmaður í þrjátíu og átta ár ætlar að verða fyrst kvenna til að róa kajak umhverfis landið hún ætlar rangsælis og segir það táknrænt ást hatur og hlýnun jarðar er meðal þess sem sungið verður um í lögum frá fulltrúum Norðurlanda í Eurovision í maí Svíar voru í gær síðastir þjóðanna

fimm til að velja sitt framlag gott kvöld

verkfallsaðgerðir hefjast eftir átta daga félagsmenn Eflingar sem starfa á hótelum hjá rútufyrirtækjum og við akstur strætisvagna samþykktu verkfallsboðun með yfirgnæfandi meirihluta eða níutíu og tvö prósent alls greiddu þrjátíu og fimm prósent atkvæði í kosningunni en lítum nánar á

í fyrsta lagi hverjir fara í verkfall

starfsfólk v r sem vinnur skrifstofustörf á hótelum og hjá rútufyrirtækjum alls ætla rúmlega ellefu hundruð félagsmenn Eflingar sem starfa á hótelum að leggja niður störf rúmlega fjögur hundruð starfsmenn hópbifreiða og um níutíu strætóstjórar þá tekur verkfallið til átta hundruð og fimmtíu félagsmanna í v r sem starfa á hótelum og hjá en hvenær hefjast verkfallsaðgerðirnar náist ekki samningar tuttugasta og annan mars frá og með tuttugasta og þriðja mars til aprílloka rukka bílstjórar hvorki í strætó né telja farþega og þrífa hvorki klósett né sameiginleg rými þann tuttugasta og áttunda og tuttugasta og níunda mars fara í tveggja sólarhringa verkfall frá þrítugasta mars til aprílloka þrífa ekki herbergi sem gestir eiga eftir að tékka sig úr þá verður ekki veitt

ekki í vinnu fyrir hádegi níunda apríl hefst þriggja sólarhringa verkfall

fimmtánda apríl hefst þriggja sólarhringa verkfall

og þriðji apríl hefst þriggja sólarhringa verkfall

frá og með tuttugasta og sjötta apríl til aprílloka sinna

náist ekki samningar fyrir þann tíma hefst verkfall fyrsta maí og lýkur ekki fyrr en því niðurstaðan

Eflingar lá fyrir

atkvæðagreiðslu v r liggi fyrir á þriðjudag

ekki hafi verið ákveðið hvort kært verði til Félagsdóms bjóstu við svona afgerandi niðurstöðu við höfum slegið af þeim þetta hefur ekki borið árangur ég held að enginn komst lífs af þegar Boeing þota hrapaði til jarðar

skömmu eftir flugtak í Eþíópíu í morgun hjá Icelandair er fylgst grannt með rannsókn á tildrögum slyssins en flugfélagið er með þrjár vélar sömu gerðar í notkun það er lítið annað en sviðin jörð þar sem vél

hrapaði til jarðar í morgun brak úr vélinni og liggja á víð og dreif vélin hóf sig til flugs í Addis Ababa í Eþíópíu um klukkan hálf níu í morgun áfangastaðurinn var Naíróbí í

Kenía skömmu eftir flutgak óskaði flugstjórinn eftir leyfi til að snúa vélinni við og ætlaði að lenda henni aftur í Addis Ababa nokkrum mínútum síðar slitnaði samband við vélina og hún hrapaði til jarðar um borð voru hundrað fjörutíu og níu farþegar frá yfir þrjátíu þjóðlöndum auk átta manna áhafnar ekkert þeirra komst lífs af átta sömu gerðar og farþegaþota

sem fórst í september í fyrra Icelandair er með þrjár slíkar vélar í notkun og sex bætast við flugflotann á vormánuðum framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Icelandair segir að félagið fylgist grannt með gangi rannsóknar málsins félagið sé í góðu samstarfi við framleiðendur vélanna

að samþykkja vera vonbrigði þó sé niðurstaðan skárri en hann óttaðist eins og greint var frá í fréttum í gær þurfa

sem keyptu bréf í WOW

sem fela meðal annars í sér að endurheimtur þeirra verði bundnar

fyrirtæksins á næstu árum bréfanna fari úr níu prósentum í sjö prósent og bréfin endurgreiðist á fimm árum í stað þriggja þá lækkar höfuðstóll bréfanna um helming tveir sjóðir á vegum Gamma fjárfestu fyrir tvær milljónir evra í skuldabréfum

vonbrigði ánægjulegt að þurfa að taka tap á fjárfestingu Valdimar

bendir þó á að það jákvæða í þessu sé að í staðinn fái

möguleika á að vinna lækkun höfuðstóls til baka í gegnum

um ávöxtun

ýmsar sögusagnir um um afdrif félagsins og þessara samningaviðræðna í síðustu viku allt frá því að

að ganga frá borðinu væri að biðja um stórfellda afskrift kröfuhafa til þess að samningurinn næði fram að ganga þannig að í raun og veru má

sem svo að þetta var skárra en maður óttaðist og var undirbúinn fyrir Valdimar segist ekki getað talað fyrir Skúla Mogensen eða bandaríska

sem á fimmtung skuldabréfanna en segist þó búast við því að niðurstaðan sé svekkjandi fyrir þessa aðila nú verður beiðni lögð fyrir

að atkvæðagreiðslan sé marktæk þarf helmingur skuldabréfaeigenda að taka þátt í atkvæðagreiðslunni og tveir þriðju að samþykkja breytingarnar það eru alltaf einhverjar líkur á

þetta gangi ekki í gegn en miðað við stöðuna og það sem er í hendi þó

búinn að vera stuttur tími til að meta þetta nákvæmlega þá sýnist mér

miðað við uppleggið að að það séu góðar líkur á að þetta verði verði samþykkt vísa þurfti fólki frá á þremur heilsugæslustöðvum þegar bóluefni

kláraðist í dag Óskar Reykdalsson forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að helgin hafi gengið mjög vel og að rúmlega tvö þúsund hafi verið bólusettir um helgina mjög góð hún var aðeins betri en í gær það voru fleiri sem komu en það voru líka fullorðnir við ætluðumst

gengið mjög vel kláraðist bóluefnið í dag já nokkurn veginn við eigum örfáa skammta eftir sem við getum notað í næstu viku fyrir þá sem þurfa að koma í

hefðbundið ungbarnaeftirlit en við erum svona nokkurn vegin búin að nýta allt það efni sem við fengum annar framkvæmdastjóra hefur verið ákærður af héraðssaksóknara fyrir að láta rífa í heild sinni og til grunna svonefnt hús sem stóð við Tryggvagötu tólf í Reykjavík ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í vikunni í ákærunni kemur fram að húsið hafi notið lögbundinnar friðunar vegna aldurs það var rifið án leyfis fyrir þremur árum borgin stöðvaði síðan framkvæmdirnar við Tryggvagötu og gaf eigendum frest til að útskýra af hverju búið væri að rífa húsið forstöðumaður Minjastofnunar sagðist líta

málið alvarlegum augum en byggingarfulltrúi borgarinnar kærði niðurrifið til lögreglu kosið var um ríflega sex hundruð þingsæti á norður kóreska þinginu í dag þingmennirnir verða þó næsta valdalausir en þeirra eina hlutverk er að samþykkja ákvarðanir leiðtoga landsins því verður seint haldið fram að mikil eftirvænting ríki yfir niðurstöðum kosninganna kosið er í einmenningskjördæmum og aðeins eitt nafn er

kjörseðlinum í hverju kjördæmi allir tilheyra frambjóðendur sama flokknum kjósendum er að vísu heimilt að strika yfir nafn frambjóðandans en aðeins í vitna viðurvist stjórnmálaskýrendur segja þó að sá

sé afar sjaldan nýttur enda geti fólk átt á hættu að stimpla sig þar með út úr samfélaginu kosningaþátttaka sautján ára og eldri er nær hundrað prósent en fólk sem er erlendis eða á hafi úti á kjördag er það eina sem er undanþegið en þó íbúar Norður Kóreu geri sér glaðan dag í tilefni þingkosninganna sem haldnar eru fimmta hvert ár

að skyggja á þá staðreynd að möguleikar íbúa þessa

mjög svo einangraða lands eru afar takmarkaðir frásagnir þeirra sem flúið hafa landið ríma við yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um að stjórnvöld í Norður Kóreu stundi grimmileg mannréttindabrot á þegnum sínum stóran hluta þjóðarinnar skortir mat og aðrar nauðsynjavörur eftirlit með íbúum er nær hvergi meira og ritskoðun á fréttum lesefni og skoðunum fólks algjör lof og prís til stjórnvalda og leiðtogans óskeikula er það eina sem leyft er

grimmilegar refsingar og fangelsisvist getur beðið þeirra sem breyta þvert á boð stjórnvalda og ættingja þeirra jafnvel líka þeir sex hundruð áttatíu og sjö þingmenn sem ná kjöri í dag eru einnig næsta valdalausir þó þeir tilheyri hópi þeirra best settu í samfélaginu þeirra hlutverk er fyrst og fremst að staðfesta allar ákvarðanir leiðtogans

skort þorra þjóðarinnar vilja margir skrifa á afar kostnaðarsama hernaðaruppbyggingu stjórnvalda í Norður

Kóreu undirbúningur fyrir skot á langdrægum eldflaugum virðist vera í fullum gangi miðað við þessar sem teknar voru nokkrum dögum fyrir árangurslausar

leiðtoga Norður Kóreu og Bandaríkjaforseta í síðasta mánuði formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis segir tímabært að endurnýja björgunarskipaflota landsins hann standist ekki nútímakröfur gömlu skipin eru talin verðlaus og þeim verður líklega fargað slysavarnarfélagið Landsbjörg hyggst ráðast í sitt stærsta fjáröflunarverkefni frá upphafi við endurnýjun

fyrir tvo milljarða fyrir liggur þingsályktunartillaga um að ríkið styðji verkefnið Jón Gunnarsson sem sat lengi í stjórn Landsbjargar er fyrsti flutningsmaður tillögunnar

það er orðið tímabært og mjög mikilvægt að við hugum að endurnýjun á þessum skipum sem eru komin á fjórða tug ára og jafnvel um

ára gömul þau elstu og standast ekki þær nútímakröfur sem gerðar eru til svona björgunarskipa í tillögunni er gert ráð fyrir allt að hundrað milljónum á ári frá ríkinu í tíu ár það er auðvitað ekki nóg en það er kannski raunhæft

við leggjum til líka og fáum auðvitað stuðning fyrirtækja og hagsmunaaðila í útgerðinni

og við gerum okkar besta til að fjármagna þetta eins og eins og margt annað í björgunarstarfinu á Íslandi ríkisstuðningur sé þó algjört lykilatriði plan b er þá bara að halda áfram að endurnýja þetta og kaupa aftur gömul skip við fengum þessi skip öllsömul öll nema eitt notuð frá Bretlandi þar sem Bretarnir voru

nánast búnir að leggja þeim ég hef rætt þetta bæði við fjármálaráðherra og forsætisráðherra og

þessu máli auk þess sem tillagan njóti víðtæks stuðnings þingmanna umhverfis og samgöngunefnd vísi málinu líklega til ríkisstjórnar sem vinni það áfram með Landsbjörg þegar við fáum fyrsta nýja skipið þá fer það skip væntanlega sem endurnýjast á þann stað sem lélegasta skipið er

verði aðallega kostnaður fyrir okkur að farga þessum skipum því þetta er alveg verðlaust Landsbjörg er í samstarfi við

Rafnar um hönnun

skipanna engin ákvörðun hefur verið tekin um hver smíðar eða hvort farið verði í formlegt útboð það er félagsins í sjálfu sér að ákveða það en þeir leita auðvitað eftir hagstæðustu og bestu kjörum í því veit að menn hafa verið að skoða skipasmíðastöðvar víða um Evrópu í því sambandi þó það sé ekki komið lengra

Íslendingar við höfum tekið á okkur þann rétt að losa meira af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið en næstum allar aðrar þjóðir heims miðað við höfðatölu

Íslendingar losa að meðaltali um fjórtán tonn af koltvíóxíði á íbúa út í andrúmsloftið á ári

en hvað skýrir þessa miklu losun hér á landi það er að mörgu leyti neyslan okkar en stóriðja losar líka rosa mikið allir okkar eru sirka milljón tonn á ári af

gróðurhúsalofttegundum sem er svipað og stóriðjan er að losa Evrópubúar eru til dæmis mun duglegri en við að nota almenningssamgöngur

í stóra samhenginu hvað við gerum á Íslandi ef við ætlum að leysa þessi vandamál sem framtíðin fyrst og fremst kemur til með að glíma við þó við séum byrjuð að súpa seyðið af því núna þá verða bara allir að taka höndum saman sama hvort þeir eru á hinu ríka Íslandi fáir þar eða í fjölmennustu ríkjum heims tíðindi af loftslagsmálum draga oftast upp mjög dökka mynd Sævar segir að sér hafi oft liðið bölvanlega við gerð þáttanna framtíðin lítur ekkert

rosalega vel út þannig séð nema þegar ég sé börn heimsins rísa upp skrópa í skólanum til þess að mótmæla aðgerðarleysi þá fyllist ég mikilli bjartsýni mér þykir leitt að segja það en ég hef ekkert rosalega mikla trú á fullorðna fólkinu sem er núna uppi en ég hef bullandi trú á unga efnilega fólkinu sem er að koma fram láta í sér heyra og biðja okkur fullorðna fólkið um að gera framtíðina sína frábæra þættirnir verða sýndir hér á RÚV og fyrsti þáttur er á dagskrá í

kvöld kona sem var karlmaður í þrjátíu og átta ár undirbýr nú að sigla kajak umhverfis landið hún vonast til að geta sagt að leiðarlokum að ferðin hafi verið auðveldari en veiga æfir stíft þessa dagana ég ætla að róa hringinn í kringum Ísland og verða fyrsta íslenska konan til að róa hringinn í kringum ísland og til að róa rangsælis sem enginn

svolítið táknrænt á margan hátt hef ég verið á móti straumnum alla ævi í þrjátíu og átta ár hét veiga Grétar Veigar var gift og eignaðist tvö börn en fyrir rúmum fimm árum hóf hún og við tóku miklar breytingar í lífi hennar það tók mig tíma að gera þetta allt saman að læra að elska sjálfa mig

það sem maður sér í speglinum og sáttur við það það skiptir rosalega miklu máli veiga ætlar að taka tvo til fjóra mánuði í ferðina og safna fyrir

sem sinna forvörnum gegn sjálfsvígum ég vil geta sagt eftir ferðina að þetta hafi verið auðveldara en

markmiðið hjá mér en

tvö þriggja er það bara að upplifa landið ferðast og láta gamlan draum rætast nánar verður sagt frá lífi og Veigu í Landanum í kvöld ást hatur og hlýnun jarðar er meðal þess sem fulltrúar Norðurlanda syngja um í

á reyndar tvöfaldan möguleika á sigri í keppninni en auk þess að syngja framlag Svía er hann einn höfunda lags Breta í keppnini í ár áður höfðu hinar Norðurlandaþjóðirnar valið sín lög til þáttöku Norðmenn tefla fram tríóinu

bæði voru lögin valin úr hópi annarra í símakosningu líkt og hér á landi undir myndum af

jöklum hvernig fólk geti sofið vitandi um allt sem sé að gerast í heiminum Finnar eru í riðli með Íslendingum

á fyrra

en Svíar Norðmenn og Danir keppa á því síðara og hún heitir

tvítug skautadrottning og söngkona sem flytur framlag Danmerkur í ár

en þó Danir haldi því fram að ástin dugi að eilífu vonast líklega flestir Íslendingar til þess að hatrið muni sigra það ekkert ferðaveður á Suðurlandi á morgun þá skulum við

íþróttafréttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um þær

Manchester United áttust við í stórleik helgarinnar í enska fótboltanum í dag bikarhelginni í handbolta lýkur í Laugardalshöll í kvöld en keppt var í úrslitum yngri flokka í

hrapaði í morgun ekkert er enn vitað um tildrög slyssins en þrjár vélar sömu gerðar eru í flugflota Icelandair afgerandi meirihluti félagsmanna Eflingar sem starfar á

samþykkti frekari verkfallsaðgerðir næstu aðgerðir hefjast því átjánda mars þingkosningar voru í Norður Kóreu einu einangraðasta landi heims í dag íbúar landsins verða að nýta kosningarétt sinn en á kjörseðlunum er einungis eitt nafn kona sem var karlmaður í þrjátíu og átta ár ætlar að verða fyrst kvenna til að róa kajak umhverfis landið hún ætlar rangsælis og segir það táknrænt ást hatur og hlýnun jarðar er meðal þess sem sungið verður

um í lögum frá fulltrúum Norðurlanda í Eurovision í maí Svíar voru í gær síðastir þjóðanna fimm til að velja sitt framlag